تعلم لغات كثيرة يفتح أبواب كثيرة في العمل والدراسة والسفر. يساعدنا نفهم ثقافات مختلفة ونتواصل مع ناس أكثر، وهذا شيء مهم في عالمنا اليوم, لأنه التواصل معى الناس يفتح باب العلاقات والتعامل في مجالات مختلفة في الدراسات والإقتصاد وغيرها من الأمور المهمة.